בְּצׇרָאחָה אִלָּא אִסְתִעְמَال אֶלְחַיַונַات פִּי אֶלְתַּרְפִּיָּה בְּחֵאל אֶסִּירְק מַשִּי אֶתְ'לַאקִי חֵית כּיִקוּנוּ כּיַעְנִיוּ וּמְרַהְּקִין גִּיר בַּאש יְפַרְחּוּ נַאס, וְלָקִין אִלָּא קָאן שִי מָקַאן כּיַחְתַארֵם רַחַאת אֶלְחַיַואן בְּחֵאל אֶלְמֻחַמִיַּה אֶלְטַּבִּיעִיָּה הַדּ אֶשִּׁי מֻכְתַלִיף בְּזַאף.